जीवनमे सब आदमीके सम्मान चाहैये। सब आदमीके मन परैये सम्मान। सब जनाके आदमीके मनमे कथी रहैये की अदमी सब हम्रा देख्ते मातुर सम्मान करो। आ इ सम्मानके लागि हमनिके मिहीनेत करेके परै पहिला बात त। हमनिके सम्मान ऐसनके न मिलैये। हमनिके बर्का आदमी बनेके परैये पैसा कमाएके परैये इज्जत कमाएके परैये तबिहे हमनिके आदमिसब सम्मान करी। त वोहीसे सम्मान कहेवाला चीज ऐसनके न मिलैये । ओक्रालागि रात रात भर जागेके परैये। कौनो काम मिहीनेतसे ,लगनसे ,इमानदारीसे करेके परैये । तभी हमनिके सम्मान मिलैये । अब जैसेकी हमनिके अपन मम्मी पापाके सम्मान करैसीई काहेसे ओकनीके हमनिके लागि केतना मिहीनेत करैये। रात रातला जागके पैसा कमाइये ,घर के काम करैये, ओकनीके दिन रात केतना ढीला ढीला खाना खाइये ,भाते नखाइये ओकनीके, अब कामेमे ओनिके ब्यस्त रहैये काहेला हमनिके हमनिके लागि। कि हमनिके अपन कॉलेजमे निमनसे पढ़ सकम ओक्रा पैसा कमाइये ओक्रा लागि की हमनिके कॉलेजमे चाहि स्कूलमे हमनिके सर मयाम् सब कुछो न बोलो, उहे उ पैसा खातिर की काहे पैसा न तिरलौ। <hesitation> न केहु कहो उहे ला ओकनीके ओतना मिहीनेत करैये । त ओहिसे हमनिके इज्जतो करैसी। त इज्जत असनके मिलैये। असनके इज्जत कहै वाला चीज सम्मान कहे वाला चीज केक्रो असनके फाल्तुमे न मिलैयै। ओक्रा लागि तोरा बहुत मिहीनेत करेके परैये।